Amɔni adʋ kawʋ ɛlʋ ɛlʋ amɔvɛ ɔdʋ kayɔ edi layɔ kekele ɛwʋmɔ ɔdʋ ayɔ ɛwʋ la yɔkekele <noise> akitiwa ayʋ amɔ ɔdʋ ayɔ akitiwa la yɔkekele akitiwa ayʋ amɔɛla wʋfɔ nayɔ awɛ kʋbayɛ wʋbakʋtʋ yɔnʋ ɛkʋ abakʋtʋ yɔyaawɛ kɛbayɛ amɔvɛ afɔno sili ɛbɛ ɛwumɔ afɔno sili ɛbɛ afɔnayɛ abakʋtʋ yɔdzi ɛkʋɛ ta abʋɛyɛ ɛkʋɛdi kpe kpe ta eya abakʋtʋ yɔdzi abakʋtʋ yɔkekele ɛbɛ ɛwʋmɔ bi ekele ɛbɛ amɔvɛbi ekele ɛbɛ.